Bwokuba no chumba hati nkeitwe, abantu abukuliire omumaka ga abantu abakuru, leeka baano abebirobinu abakulya ebyokulya biirimu ebinzaali bingi, no bwiito mwingi. Bwokuba no'chumba, ko muntu owe buju owe bujjunanizibwa, noikana otteremu kateito. Hati bwo kuba ottereimu kataito enyanya zaawe, okatamu kasimba, okatekamu royco katiito noikanga omukuubi gwawe gusemeire kukira kutekamu paste, manya tekamu biiki, oteekemu, noikanga otteremu ebirungo ottakureimu ebitakwetagiisa no malalira ossisiire e'kintu kyaawe.